حوصله د زغم، صبر او د سختیو پر وړاندې د ټینګ درېدو نوم دی. دا یو ډول درونی ځواک دی، چې انسان ته توان ورکوي، تر څو د وخت، حالت یا خلکو سره په نرمۍ مقابله وکړي. د حوصلې پایله هغه آرامتیا ده چې سړی ورته خوشحاله وي.